डेनमार्क को इतिहास एक उत्तरी बेउरोपे के एक छोटे लेकिन प्रभावशाली देश की कहानी है। जेकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी भई हैं। डेनमार्क सैकड़ी लेविया पे स्थित है। और एको इतिहास वहिकिंग युग साम्राज्य विस्तार और आधुनिक लोकतंत्र के विकास तक की जोड़भाओ है। एको सबसे पुरानो युग वहिकिंग युग को मानो जाता है। जो आठवीं से ग्यारहवीं सदी तक की चलो। दसवीं सदी में राजा एलर्ट ब्लूटूथ ने डेनमार्क को एकजूट करो। और इसे धर्म को अपनायी लाओ। इनके नाम पे ही आधुनिक ब्लूटूथ की तकनीकी नमकरण भाओ। डेनमार्क को मध्य युग ग्यारहवीं सदी से सोलहवीं सदी तक की चलो। डेनमार्क मध्य युग में एक शक्तिशाली साम्राज्य बनी गाओ। तेरह सौ सत्तानवे में कालमार्ग यूनियन के तहत डेनमार्क स्वीदान और नर्वे एक राजशाही शासन के अधीन हते। कहो जाता है कि सोलहवीं सदी से बीसवीं सदी तक जो एको आधुनिक युग चलो। सत्रहवीं से अठारहवीं में डेनमार्क एक संवैधानिक राजतंत्र बनी गाओ। अठारह सौ उनचास में डेनमार्क ने अपनो सबसे पहिलो लोकतांत्रिक संविधान अपनाओ।